<hesitation> nkɔ̌ ba ta kɔ̌ mɛ dɔ na muzɔ lɛ nɛ, icɛ kɔ̄ ipise kɔ̌ na muzɔ nɛ, kuma gǎ kan jɛ na muzɔ cɛnɛ nɛ, inɔ kɛ kɔ̌ nza a ka kɔ̌ n wusɔ kucɔ icɛnɛ nyinyɛɛ nɛ, inɔ kɛ kɔ̌ n naa urusɛlima nɛ. Wɔtɔ urusɛlima a di icɛn kɔ̌ mu a mucɔ la a iblɛ nyinyɛɛ kɔ̌ ba tsa ba nyɛɛ nɛ, kɔ̌ ba dɔ cɛɛnɛ, kuma gaanɛ kuba gɔ nɔ shɔ̄ kusrukpɛ a si na. Nnɛ, npise kɔ̌, nkɔ̌ n naa muzɔ bɔ, kɔ̌ ba kaa ba ta kɔ̌ imɛ na cɛnɛ nɛ. Nkɔ̌ n naa cɛnɛ, gǎ ka jɛm kɔ̌ na nɛ kɛ, nwâ ncoo, n na, n pise kɔ̌ n na ni icɛ kɔ̌ ba ma yɛsu ma gba kici nɛ. N pise kɔ̌ n ni icɛ kɔ̌ izhǎ kɔ̂, icɛ kɔ̌ ba na maa ni nɛ. kuma n pise kɔ̌ n ni, ava ka kpɛlɛ, icɛ kɔ̂ a kpɛlɛ ri nɛ, n nini icɛ kɔ̌ <hesitation> ra lɔtu a bɛ dzoo kukun nsǎ ka zi, kɔ̌ minyɛ lɔɔ yɛ, kɔ̌ ba naba nɛ, n pise kɔ̌ na nini nɔ kuku nsǎ nɛ harrɔ kɔ̌ shɔ navava mɛ, kɔ̌ da kuva munɔ, kɔ̌ pɛ kɔ̌ o, a sɛɛ ra nwanɛ nɛ, nɔ nyɛɛ kɔ̌ la wusɔ ɔka kɔ̌ kusrukpɛ a ka si kuba kɔ̌ ba bɛ gɔ kupɔ̌ ba gɔɔ ji, kɔ̌ ba yaka ba kuba kuba na bansɔ̌ nyin kɔ̌ atra dɔ ba na, kuba dɔ lukpɛ idalansɔ̌ na ba, kuba na liinkpǐ lo kɔ̌ a kplasi najimi, a sɛɛ a dɔ pise ka kpɛlɛ gbaagbla agǎ kaa a lɛyɛ najimi nɛ wǎ. O! Aklodzi mɛ, nka lɛyɛ najimi. O! Agâ kutsa mɛ, nka lɛyɛ najimi, ka jɔɔ kpɛlɛ kplasi nii jimi. Najimi ka kplasi nii ajimi nɛ, ka dzoo kukun nsǎ zi. Nɔ sha kɔ̌ isi dzaa ba pɛ ba kɔ̌ a dzoo kukun nsǎ jɛ muna. Ba dɔ dalansɔ̌ na ba bɔ, ba na ba na lii icɛ kɔ̌ ba linɛ sɛɛrɛm, kuba didrɛ kuba kplasi kɔ̌ ba rasaa maa ba isi ra ba. Ra mɛ sii, ra kuma a dzoo kukun nsǎ zhǎ kisɛnɛ bɔ. N pise ma kɔ̌ n na cɛnɛ kɔ̌ n na nini icɛ kɔ̌ jivigi kɔ̌ nuwa a simi nava nɛ kɔ̌ ba kisi gɔ nkwa lɛ gɔ zharlɔ kɔ̌ nuwa dzi jɛ lukpɛ jirigi nɛ kɔ̌ nkwalɛ gɔ inɔ zhavlɔ na. Nɛrɛ bɛ mudaa harrɔɔ, nɛrɛ na klɔɔ, nkwalɛ dzi ka krɔ minyɛ naa, amma, <hesitation> kiyɛ an nkwalɛ nwā kɔ̄ nuwa a simi nɛ, a cwe kucɔ nkwalɛ mudaa harrɔɔ kɔ̄ a ka ba harrɔ kuba ka, kuba nitrɔ harrɔ isi lɛ nɛ, kɔ̄ ba sakɛ dzi lukpɛ kuba zɔrɔ ibɛlɛ kɔ̄ ibɛlɛ a swi rubɔ shii shī n pise ma kɔ̄ n na kɔ̄ n na nini rugɔ̄ nwā kɔ̄ musa a na ka na gbɛ kubɛ zabɛ plɔ bɛɛ kugbo kugbɛ kubɛ zaabɛ nna si bɛ ka bɛ ma di minyɛ kɔ̄. Mudaa n pise kɔ̄ n na nini nkwalɛ nwā kii adza a izrɛyila ba bɛ gɛnɛ kuba di ba di, ava kuba di bɛ nɛ kuba bɛ nii nkwalɛ a swi muzhā, muzonoosi ba, ba di bɛɛ isi agā nvɛlɛ nɛ Ba kplasi ni nvalɛ ba rugɔ̄ wa, ba kplasi ni npɛne ba rugɔ̄ wa, ba kplasi ni ritre ba nkwalɛ ka gɔ muzhā swi nɛ. Ba gbanɔ irɔ kpɛlɛ lo si, ba kɔ̄ o wɔ musa, ba gbanɔ irɔ lo musa ba kɔ̄ musa, ibɔ̄ kɔ̄ yuwɔ la bɛ cɛnɛ nɛ, kɔ̄ lila, kɔ̄ ɔ bɛ jɛ la kɔ̄ ba ma la wɔɔ, dɛ kɔ̄ ɔ lɛ ki la gbila kisenɛ ga kɔ̄. Icɛ ki la lo nɛ, dɛ ki la cigaba isi ta gulma, la taan isu kici, la taan nza giiba kɔ̄ la saba itā nɛ, la ta ka muna kisenɛ, kila ta na. Wɔ ka yuwɔ la bɛ ki la bɛ gbila lukpɛɛso nɛ, nyɛ ma la ni cɛnɛ ava kɔ̄ la gbilaa. mmaa, <hesitation> ɔka si yaka la, ava kɔ̄ <hesitation> ba gbanɔ irɔ di musa nɛ, kɔ̄ musa gbanɔ irɔ dɔ si, kɔ̄ si a kɔ̄ ma kici nwā di kura wɔ nɛ ma da muzhā nwanɛ nɛ. Nkɔ̄ ɔ ma da muzhā nwanɛ nɛ, an gusɔ wa. Nna ka ma kici ma da muzhā nɛ, kɔ̄ muzhā gusɔ bɛɛ. Nna kɔ̄ muzhā gusɔ nwanɛ nɛ, an gusɔ wa. Nna ka ma kici ma da muzhā nɛ, kɔ̄ muzhā gusɔ bɛɛ. Nna kɔ̄ muzhā gusɔ bɛɛ nɛ, kuba kɛ ba. Najinii kuba kɛ ba nɛ kɔ̄ muzonoosi ba dɔ pise kuba bɛ kɛ mudaa nɛ, ba bɛ cicɛnɛ nkwalɛ kɔ̄ muzhā a kpɛlɛ bɛ gɔ ba gɔ krɔ ka a ma naa. Kutun kɔ̄ ba zhavlo nɛ kɛ na. Adza izreyila ba dzi cɛnɛ, ba fara isalaatrɔ kuba dɔ si, kuba nyanaa aza si zuzwe, kuba-ba yɛ kpɛlɛ gbɛrɛ, yɛ gbɛrɛ, yɛ gbɛrɛ, kuba nini agiibɛɛwa kɔ̄ osi a zɔrɔ dɔ ba nɛ. Aza maadaa ma, n pise k, n na cɛnɛ, nyi bɔ̄ɔ̄, ki njɛ n jiriji a rulwɛ, dɔmin mɛ za taba jɛ jiriji rulwɛ ma, n wusɔ jiriji rulwɛ dɔ bɔ nɛ, amma mɛ za taba jɛ munɔ ma. N pise nkɔ̄ ba ta kɔ̄ mɛ na muzɔ̄ nza kisenɛ kɔ̄ n jɛ jiriji a rulwe dɔmin kii n n ji dadi kamin kɔ̄ fara a li ni mɛ mudaa kucɔ ka li minyɛ blɛ kɔ̄ ba lo munɔ nƴɛɛ nɛ. kuma aza maadaa ma, n pise kɔ̄ n na kisenɛ, dɔmin nyɛ ka na kisɛnɛ ka bɛ bɔ, ba kpɛle gɔ aza kɔ̄ gɔ kplɔ, aza ka dɔ bɔ nɛ, ba ma aza lo ma cwoo munɔ, ba ki nyɛ ka a na jɛrusalɛm ka bɛ nɛ, inɔ saa kɔ̄ nkɔ̄ ɔ yɛ nkpī, gbɛ nkpī nkpī ba rɔ aza minyɛ kɔ̄ ba jp munɔ, ba rɔ aza minyɛ kɔ̄ ba jp munɔ a yaka cɛwa nyɛ nɛ a na jɛrusalɛm ka kpɛlɛ kɛ. kucɔ nɛ kɔ̄ ɔ ni ba jɛ aza munɔ nɛ, soo n pise kɔ̄ aza mɛ ma ba jɛ jp naza mɛ mudaa wa. Gā kaa jɛm ki pise ki nkin na muzɔ nkpī lo cɛn nkɔ̄ Nna naa <hesitation> ji dadi a trɔ mɛ nɛ bɔ, n pise ki n na nza icɛnɛ kuba rɔ kɔ̄ jerusalɛm nɛ wa. Dɔ min minyɛ kuba naba lɛɛ kuba bɛ nɛ, ba bɛ yaka la minɛnɛ kuba na ji kisenɛ nɛ. Ba yaka la kɔ̄ nna zwa kaba rugɔ̄ iblɛ ki la wusɔ lukpɛ litafi nɛ. Nna ni ka iseni iblɛ ki la wusɔ aza kɔ̄ lukpɛ kusrukpɛ si nɛ. Nna ni ka icɛ kɔ̄ <hesitation> minyɛ a cwe ba gbakucɔ navaa nɛ kuba zɔrɔ duwa ki atra a ci kucɔ ba kaa minnɛ atr kuzunu si s ci kucɔ ba kaa minnɛ atra nɛ nɛ, n pise ki na na nini icɛ nɛ mudaa wa. Gā ka a jɛ ki nki ta kɔ̄ mɛ na muzɔ lɛɛ nɛ, mɛ bɛ naa mɛ n jɛrusalɛm wakiyin ki nna nini gā kɔ̄ ba yaka la lukpɛ kusrukpɛ nyɛɛ nɛ madaa nɛ.